Yidde, nwe̱ na yiddel lo̱o̱, nwe̱ na yidde le̱ kam ye̱r. Yidde le̱ lo̱o̱, nwe̱ na kungkume, nwe̱ na mole. Wani̱ daari̱ngmi̱n a lo̱o̱, wani̱ mu̱u̱ lo̱o̱ shii. We̱l kungkume ni̱bi̱ wani̱ yo̱o̱ke̱l shiye cuwor, wani̱ di̱kki̱n a kamshi̱n. We̱le̱ mole ni̱bi̱ wani̱ mu̱u̱ke̱l shiye lo̱o̱, wani̱ di̱kki̱n kamshi̱n, wẹl yẹr di̱ shii fi̱ye̱di̱ na dure shiye daam nẹ shiye a nkam yẹr Ka ni̱bi̱ maa kamki̱n ka nwel tumbulung tiir di̱, ka nkamki̱n ne be̱e̱bi̱ tumbulung tiir ka nke̱e̱shi̱ shi̱i̱r mi̱ nyaa bu̱, ko̱dṵ mi̱yẹ mmaa tṵko̱ro̱ kar e̱ mi̱ ku̱u̱rashi̱ mi̱ so̱ mi̱ nyṵwo̱ li̱mda, mbṵlko̱ ko̱dṵ mi ndṵṵr nu̱bṵ nyi̱ nkunung diin e mbwangki̱n nṵbṵ she̱ di̱ nfaa she̱l maaki̱n, nu̱bṵ she̱ nfaa she̱l maaki̱n kwad nwẹ yi̱ ki̱nal shiye a te̱re̱. Mbwang dange̱ mi̱ yim na na bṵnṵm, mi̱ mangke̱ na ke̱e̱shi̱ shi̱i̱r, mi̱ nyẹ langa mi̱ so̱, mị nye̱ langa ti̱ng na mi̱ nyi̱m nyi̱m di̱ ti̱ng mi̱ mmaa sobkin, ti̱ng mi̱ mmaa sobkin mi̱ mbwang nang du̱u̱ro̱ ko̱nu̱ng o̱. Ti̱ng ko̱ ki̱na dṵro̱ ko̱ yi̱shi̱ e̱, na bwe̱ndṵ dṵro̱ ko̱ yim e, na fii yim da dṵro̱ ko̱ yim e̱, na shel kwiikin da du̱ro̱ ko̱ kwiikin e, ti̱ng mi̱ ma mi̱ nkwii nangshi̱. Fo̱no̱ mbwanki̱n ko̱ mi̱ mangke̱ na ke̱e̱shi̱ shi̱i̱r, nkẹe̱bi̱ ki̱na mi̱ di̱shn, lo̱b mi̱ ko̱nụng kubinel te̱ti̱me̱ di̱ mbṵl yẹ. Di̱re̱ wani̱ ye̱ langa a yaa mecce̱l te̱ti̱me̱, na di̱re̱ nkun nsob bu shi̱i̱r di̱, na di̱re̱ nye̱ so̱ wo̱lsho̱ shi̱ nsobbu shi̱i̱r, mu̱ nkun a bwi̱ye̱ mbwangki̱n mu̱ yang a nkaa, mu̱ yang nkaa, kaake̱l kaaruwa, ka mṵ yang a nkaa me̱e̱, ka mṵ yang a cuwo tu̱m, ka yang a maa ke̱e̱shi̱ shi̱i̱r mṵ ncuwo bṵ ke̱e̱shi̱ shi̱i̱r di, na ko̱dṵ be nbwang nṵbṵ kṵ nkun war e ka mṵ we̱ kuwo shi̱ ni̱bi̱ maa shi̱i̱r di̱, wo̱lmo̱ mbwang mṵ yim a bwangti̱nge̱, ni̱bi̱ ma nkuwon a nyii shi̱i̱r, mu yang ye̱ langa mṵ so̱ ti̱ng na mṵ nyi̱m nyi̱m di̱, ti̱ng mṵ nsob shi̱i̱r nyi̱, na mṵ nyi̱m nyi̱m ti̱ng di̱ ti̱ng mṵ mmaa shi̱i̱r nyi̱. Ye̱ langka wo̱ro̱ di̱ nta kukune̱ di̱re̱ fiidi, na di̱re̱ fiidi nwẹ nwe yim na fi̱m na la, na fi̱m na ke̱kke̱de̱k le̱ ti̱yẹ bu̱ti̱ di̱, di̱ nta a kwi̱i̱r ye̱ langka, yẹ langka mbwang nang ke̱e̱shi̱ shi̱i̱r wu̱ nta a kam yaa me̱cce̱l di̱re̱ fiidi e. Ye̱ langka ni̱bi̱ ntacci̱ ye̱ langka ni̱bi̱ ntacci̱ a ndure dṵro̱ mbwang di̱rẹ ni̱bi̱ ntacci̱ maashi̱ e̱, di̱shi̱ dṵro̱ ntacci̱ ye̱ langka, ni̱bi̱ ntacci̱ ye̱ langka. Ye̱ langka nWe̱ kam fi̱m ne̱, nwe̱ fi̱ ne̱ kadi̱we̱di̱, na ko̱dṵ she̱ di̱ mmaa di̱ yang ye̱ langkal su̱u̱ shi̱na wo̱ro̱, atti̱n yaa me̱cce̱ mwe̱ na kati̱ki̱n, a kam kati̱ki̱n wo̱ro̱ na yaa di̱re̱ di̱ nkati̱ di̱, di̱ nta a kwi̱i̱r mṵ ye langka ti̱ng na mṵ nyi̱m nyi̱m di̱, ti̱ng shi̱i̱r nyi̱ mṵ mmaa bṵ, ti̱ng shi̱i̱r nyi̱ ko̱nṵngo̱ mṵ mmaa bṵ. Di̱re̱ wani̱ ye̱ langka na di̱ mmaa nangji̱ di̱. Ko̱dṵ di̱re̱ maa lamki̱n e̱ ni̱bi̱ di̱ nyẹr ni̱n so̱, lo̱o̱ nṵbṵ ko̱nu̱ngo̱ <hesitation> bu̱wo̱ ko̱ mu̱ yang sanshi̱ng o̱ ko̱nu̱ng faa tṵṵ maashi̱ e̱, ko̱nṵng bwi̱ye̱ ko̱nṵngo̱ na le̱bdi̱r bwi̱r bwi̱r, bu̱wo̱ ko̱nu̱ng o̱ nyi̱m bu̱ maa she̱l- dangmẹ, mṵ we̱ yang mṵ we̱ nyṵwo̱ mṵ mbi̱li̱ng bi̱li̱gn tṵṵ mṵ lamshi̱ e̱ ni̱bi̱ di̱b ni̱n di̱shi̱n, ko̱nṵng ni̱bi̱ we̱ kuwo shi̱ faa ntṵṵ yang mbi̱yo̱to̱ke̱l mo̱ dolokin a yaa me̱cce̱, ka yang bi̱yo̱to̱ke̱l mo̱ kubine, mṵ so̱ ni̱bi̱ di̱b ni̱n. Ni̱bi̱ ndi̱b mi̱n mṵ yang mmaa nangji̱l mo̱, ko̱dṵ mṵ mmaa nangji̱l mo̱ ko̱dṵ mṵ mmaa nangji̱ ko̱ di̱, kubine be̱e̱ wṵro̱ wo̱ro̱ nta cekkel mo̱ yaa me̱cce̱l she̱ di̱, na nta nyi̱ye̱ke̱l mo̱ kubine mṵ ye̱ mṵ so̱ mṵ nye̱ langka na so̱ ti̱ng mu nyi̱m nyi̱m di̱, ti̱ng mṵ nnang bṵ wu̱ro̱ ko̱nṵng o̱, mṵ so̱ ko̱nṵng du̱ro̱ ko̱nṵng o̱ di̱ nnango̱ wṵre̱ she̱ ko̱nṵng maake̱l she̱ shi̱i̱r nyi̱ maake̱l shẹ shi̱i̱r nyi̱, ko̱nṵng dange̱ ko̱dṵ di̱re̱ ye̱ langka di̱ to̱o̱ di̱re̱ wani̱ maa me̱rṵm a ko̱dṵ wo̱ro̱. Kar ko̱dṵ mṵ ye̱ langka, mme̱rṵm, na me̱rṵm ncero bṵ a nungkel mo̱ di̱, me̱rṵm ne̱ kam fi̱m ne mo̱ we̱ cere ku̱ma tolob, ye̱ langka tolob.